E nde faɗe e wodi salifa, e wodi korɗe, e wodi faɗe laaeal, e wodi buffalo, e wodi battozi, e wodi Clark, e wodi azanto, e wodi faɗe _faɗe ni Kaya.